हमारी पहली मुलाक़ात के बाद से आप बहुत बदल गए हो। अब क्या इरादा है अगर आप अब भी बदल गए तो क्या हम करेंगे। अगर ऐसे चलता रहा तो हम तो बर्बाद हो जाएंगे न अउ। हमारा खाने के बाद फिर से दूसरे जगह भाग जाएगा। फिर वहां कैसे रह पाइयेगा लात खाइयेगा आ जाइयेगा। तो यहाँ से भी लात पड़ेगा तो सुधर कर रह जाइएगा।